Ny kangoroo koa mitrekatreka lafa mandeha fa tsy mamindra manao raiky roe fa mitrekatreka sady mana poso, poso, amy sarotsony eo misy poso zay le iny ny tsy- fitrotroan'ny gn'anakiny.